unnum itattii yaani saa agarinnen watangazaji ama jar midiankun yaani akkama public ballesa <hesitation> manif ballesa ennan wooo jarrin midian ijajete ar dunian ama ar kenyan ama taarifa akkana akas won akantant gadbe, <hesitation> ama won akkanatant midafammee ,won akanatant dufe <hesitation> woishin yetteet ammaa abba fulanin hatuaaa ser kali kas woishin yetet inaman hiamina <hesitation> dub won akan tun yaani won mata inama <hesitation> raia ballesu <hesitation>